Aposi ako kamarara kamaramuroo ee sik erokuino tano ikoo kamramuro toi mm marasin loiposioo, marasin iko penedol loi pokui egu touno mm ee marasin tounoke tuntugu egustim erokui. Luu arukamino toi tuu, oke luu aniko kuine toi paketegere pogotomino okegere mm aike blanket toi logomino roromaro toi steam erosi. Noke nagai kama ramo nagai tee touno sik erosi nagai ropa ako kamarara nke tuporona toi rogomino tun tupomong egu ropa ako sick reguogo toi intoko steaming eromongui, nagai toi ropa luu anikomino tatakomong nagai nno tounoro iko okee sick tuntugu intoko kam kama ramungui. Ako nogu nagai ikonogu tan taga ogo omoto apagasi kouoo kuge nagai aike intoko apagasi tuntugui. Aike ropa ako luu, marasin tounoke tuntuguogo ropa akoi luu toi steaming eromong. Nagai luu arukomino toi tege tata komoim egere koino toi into kopiro mm ok tumukasi koino into kopiro akoi ake raramukogim nagai face towel, towel ee toi raramukogim tee apasi ako kamarara tounoke etoimumgui. Egu ikou aposi nne iko kamarara tee ikoi ropa sintoko steaming eromuguine apokui nne iko kamma ramuro ropai akoi steaming eromaro mani regui meragumo rogui.